أكمل هذه القصة: ذات ليلة، سمع موسيقار لحنًا غامضًا يأتي من الغابة. دخل الفضول إلى قلبه، فأخذ آلته وبدأ يتبع الصوت بحذر كلما قرب، زادت النغمة وضوحًا، وكأنها تدعوه يغوص أعمق في ظلام الأشجار وصل إلى مكان مفتوح حيث وجد آلة قديمة تعزف لحالها، فأحس بشي غريب يملأ المكان